Ɛɛ, mam wan ɛɛra ti n dugɛ mi la nyaga ma'asa gee la dage nyaga sɛba n ku'ɛ sɛla n sɔi la nyaga ma'asa na kk kelum tara ba za'ahum la za'a mɛ ba puan gee ti sɛsɛla ka boi bini gee fu san yeti fu bisɛ nyaga kɛ'ɛsi la, la pa'alɛ ti ba ga'arɛ mɛ kaalɛ dabesa gee ku'ɛ gee ti ba za'ahum la koo tiim la me la ta'am yese ba puan gee la han de nyaga ma'asa la bama na ko de la bunpaala tara za'ahum, tara dia gee tara tɛbega la za'a.